Ny fomba fagnenana siramamy amin'ny sakafo a dia ny fampiasana tantely. Raha mba te ihinana mamimamy manko izany dia iny tantely iny efa hafa- hafarana amin'ny sotro. Dia ary koa mila mihinana raha masimasina amin'izay tsy dia mihinana raha mamy loatry.